په ترکیه کې د تیلو غېږ نیولو سیالۍ یو لرغونی او مشهور دود دی چې هر کال د اډیرن ښار په کرکپینار سیمه کې ترسره کیږي. په دې سیالیو کې غېږ نیونکي خپل ټول بدن د زیتونو په تیلو سره غوړوي او بیا هڅه کوي چې یو بل ته ماتې ورکړي. دا سیالۍ د عثماني خلافت دورې ته ورګرځي او د پېړیو راهیسې په ترکیه کې د ځوانانو د ځواک، مهارت او اتلولۍ نښه ګڼل کیږي